Miya ei laza miya miya jijimiya zukwapa a buwalum dunaya miya wokaci e ɗima miya nuya kum nigeria dama nigeria lunakum turawa dagaba dumau dujarayai dijare lumai di abubakira tafawa balewa tidi zai jarayakhu nigeria digisa najeria ya luhun turawa <noise> miya kum zu fatan salu kallawa zu ka fiya buwa fumiya acina di gaɓi ndi wuri gabuka du bada wiha zu misumma nakin azabakhum bada dima di ɗi shim gagam asim di bawai zu dima bawal ham ba kirkiyu woku cinnan zu fiya duma shim digyabu wamkim dubanda wuha zu emiya makama gadu kum shintama ditaka a wuri na bagai ka kudai dishin tama ka jika muda bada wiha zu wan hamba banza mida bada wiha zu mituva suba lyaɗf mima gan chasu amma dida wihazu.

Tin daga fadtgabt tabuwa fabi zafa kanfu fabuwafa fabi zafu do rayiwanafu har zuwa con kum mudatu gode ghimsi ghisi ji’ hamba ha goyad zuwa fa lafiyewatima gam basbam godiya balantana fakwama hamba dimakhu mudatu godaya tanu miwi a abuhu gim tina buwa hum di’bi dalindi’ kin nakinkhun tabulinna yi kwum tilabuwa di’ndi’ ikinnakhum kum subana ima tarihitarihi a shiyi bature dadi’ gam busi bature na vaziyadibusi dibidona tarihigan di’wankaka gau di’a kamma i kunkun di’ dimayatun tamiyamiyeni dikinatunta miga miyeni dumuna babuwahunakuna ki’ nak un khum aniwiduba hum dubi dona suba aladanimiya dubalun dubi’ kiyau hardubalum dubi kiya bina maugi’la to i kaka fa godema vuwagwa hitafangimwa wuya vuwa gwahin fatbaku me da de- da daya wu fiya sinafu sinall fa piya vawa gwahintafai hamb mi’ diya zika.

Wall kanmusa su wakaha batau mida tarawu sit gantika ghinsi ta sa, a midma nasuwll ghisidi tsama sa. a mi wasina ma ba mina da baja hamba da midata row ajika ghinsi ditaumakma mukuma nabuwana nabi duma a aakmakutana eichana nanapiya lapiyewatu a kankuana ham ba mida pat ajika ghinsi di’tumate kaea na budi’ hambu bidata raw ajika miyata rawoghinsi wan ka